Untuk makan yang sayo suko dari kampung tu, itu lakso, lakso tu terbuat dari terbuat dari beras, itu tu di campur dengan kuah santan di campur dengan kuah santan, terus di kasih udang, nah itu enak nian raso nyo, terus ini ado di kampung tu namo nyo tu nasi kuning kak meri, itu enak nian tu, itu tu makanan yang favorit kalo di kampung, itu khas jambi jugo, di bikin khas jambi kan, beda dari nasi kung kebanyak an, dio ngolah nyo memang, memang raso-raso khas sumatera jambi kek gitu lemang, lemang ni olahan nasi yang di bungkus, bungkus biaso nyo pake buluh atau daun kelapo yang masih mudo, nah itu tu enak nian kalau di makan dengan gulai ayam makanan khas jambi ni banyak nian kalau mau di sebutin tu. Kayak ado tempoyak, ketupat, ketupat ikan, kue putri kandis, bolu koju, nasi gemuk, nah untuk tempoyak ni khas nian kalo di jambi, dio tu di buat tu dari durian, durian trus di fermentasi kan, aroma nyo tu nyengat nian raso nyo, di raso dari tempoyak ni ado asam-asam nyo, ado gurih-gurih nyo, kalo keruput ikan ni dio tu olahan dari ikan, dari ikan aek tawar kayak gurame, nila, ikan mas. Kalo kue putri kandis, kue putri kandis ni sebenarnyo kue basah, biaso nyo tu banyak di dapatin tu di acara-acara adat, di acara-acara penganten. Bolu koju, bolu koju ne terkenal kareno tekstur nyo yang lembut samo raso nyo yang manis, kue ni di buat nyo tu pake baha-bahan yang sedrhano kayak tepung, telok, gulo, margin, biaso nyo kue ini di buat untuk oleh-oleh kahs jambi kalu ado orang-orang yang dari luar. Mau belanjo itu tu biso beli kue bolu kojo ni nasi gemuk nah kalo untuk nasi gemuk ni makanan favorit sayo nian kalo di jambi dak tuo dak mudo semuo nyo kayak nyo suko galo kalo makan nasi gemuk ni, nah kalau makanan khas jambi lain nyo tu ado namo nyo nasi gemuk nah ini makanan sekok ni kayak nyo biso di bilang favorit untuk budak-budak jambi dak tuo dak mudo kayak nyo suko dengan makanan sekok ni, dio tu nasi di kukus pake santan pake santan kelapo mirip lah samo nasi uduk, kayak di kota-kota luar, tapi ni di hidang kan pake sambal pake ikan teri pake kerupk terus pake kacang-kacang tanah terus raso nyo tu enak nian, kalo nasi gemuk khas jambi ni itu selain dio hargo nyo murah, jugo mudah untuk di bikin, jadi siapo pun raso nyo biso nak beli, biso nak bikin dewek, sayo kalo makan nasi gemuk beberapo kali nambuh, dak cukup sesekali bae kalo makan nasi sekok ni. Caro bikin nyo jugo mudah, jadi pacak lah orang di rumah sayo ko bikin-bikin nasi ko.